السؤال بيقول هل تفضل ان تكون رياضي مشهور او فنان مشهور؟ في الحقيقة انا انفضل ان انا نكون فنان مشهور. الفن بجانب ان هو متعة وبجانب ان هو مجال هيفتحلي فرصة اكتر للربح، إلا أنه هو يعيحمل رسالة للمجتمع. الفنان مش شرط يكون ممثل ممكن رسام وممكن يكون شاعر يحمل أي نوع من أنواع الفن الهادف.